སྒྲོན་ ཁང་ དི་ སྨྲེན་ དེད་ཆུ་ གི་ཀོང གི་ལ། ན་ གཏོར་མ་ཡ་བདེ་ཨིཊ་ སྒྲོན་ ཁང་གི་། ཕེནཏྲི་ ཐང་ ཡུག་ གིས་ བཀན་ ཡེ་པོ་། སྤུ་ཝ་ ཆེ་ ན་ དི་ ཐང་གོའང་ སྒྲོན་ ཁང་ དེ་། ཅེ་སིན་ གི་ ཐེན་ ལེཾ་ ལབ་ཏེ་ སྦུད་ ཅེ་ཏ་ ཕྲིནཀེན་། ཆིག་ སྤྱི་ཙམ་མ་ཡེ་སྤུ་ཝ་ ཆེ་ ན་དི་ཁ་སི་ ཅེ་སེན་ ལོ་། ཕྱི་ཐ་མང་པོ་ བོཀེ་ ན་དི་ དོདི་ ཅེ་སེན་ དེད་ངྷུ་ དི་། རེས་སེར་ ཐེན་ དོཝ་ ཨུ་དེ་ ཀེ་ ཕའ་ཏེ་གི་། སྒྲོན་ ཁང་ ན་ ཉག་ཅོ་་་གི་ཅེ་སེན་ ཆུ་ན་། ཏེ་ལོ་དེ་ ལའོ་ལོ་ལེཾ་ མ། ཐོང་ཆིག་ བཀའ་འབའ་ གྷམ་ཐེེ་གུད་ ཁྱེད་རིང་ དེ་དེ་ དོད་སར་ རྨང་ སིད་མ་ ག་དེ་ དགུམ་ངོ་ལོའོ་ གུང་དེ་། ཐོེ་ཐ་ག་འདི་ དང་ཆིག་ ལཕོ་ལ་ བམ་ཏལེ་ལོ། སྒྲསེ་ ལེཨ་ ཏེེ་ ཅེུརོ་ཨ་ སེན་ ཐ་འབའ་ མཾ་ ཏའེ་ དོད་དེ། སྦུད་ སིུམ་ སིུ་ཐིུ་ལེ་གི་འ་སེད་ རེཨི་ བ་ཆ་ ཅེསིན་ དེབ་ རསྐེ་ཌ་ དེེཏེ་ ཝིཥདེ ཚཀུ། སྲུུང་ དེ་དི་བའས་ རཏུ་དེེ་ མཊ་དེ་ང་ཧམ། མ་ མའོ་མང་པོ་ ཉག་ཀ་གིས་ དྲི་ཨོད་གྲི་རོ་ གོམ་ དགི་ཆར་ དེང་ གྲི་མགས་ ཧོད་འོོ་རཡའ་ཆིབ་ ཞིཀ་ཏོད་ཏུུ་།